﻿الرياضة اللي نجيدها مليح ونشتي ن-نمارسها هي رياضة السباحة. نقدر نشد النفس نتاعي ل-لفترات طويلة تحت الماء، <hesitation> راني نتعلم <hesitation> مانيش <hesitation> نتقنها ياسر بالصح راني نتعلم في تقنيات السباحة، مثل <hesitation> الباتيناج و <hesitation> والجذب، ثاني تقنيات الجذب راني نتعلم فيها مليح. نقدر نقعد <hesitation> مدة طويلة وانا نعوم بلا ما نتعب.